Ekhpoefuhalachken. ekhpoefuhalaha. ekhpoefuhalthra. ekhpoefuhalanyi, ekhpoefuhalotno. ekhpoefuhalafin. ekhpoefuhalafuha. ekhpoefuhalafute, ekhpoefuhalafunyi. ekhpoeh <hesitation> ekhpoefute. ekhpoefute lachken. futelaha. ekhpoefutelathra. ekhpoefutelanyi. ekhpoefuteltno. ekhpoefutelafin. ekhpoefutefuha. ekhpoefutelafute. ekhpoeeunyi. ekhpoefutelafunyi. ekhpetunyi. ekhpofunyi lachken. ekhpofunyilaha. ekhpofunyithra, ekhpofunyilatno. ekhpofunyilafin. ekhpofunyilafuha. ekhpofunyilafute, ekhpofunilfunyi. endhgachken. endhgachlachken. endhgachkenlsha, endhgachkenlthra. endhgachkenlanyi. endhgachkenltno. endhgachkenlafin, endhgachkenlafuha. endhgachkenlafute. endhgachkenlafunyi. endhgachkenlokpo. endhgachkenlaokhpoachken. endhgachkenokhpoaha. endhgachkennlaokhpoathra. endhgachkenkenlaokhpownyi. endhgachkenlaokhpatno. endhgachkenlaokhpoafin. endhgachkenlaokhpoafuha. endhgachkenlaokhpo afute. endhgachken laokhpoafunyi. endhgachkenla. ekhpe. <hesitation> endhgachkenkenla ekhpehalachken. endhgachkenla. ekhpehalaha. endhgachkenla ekhpehalathra. endhgachken. laekhpehalanyi.